Ñy anjara asany ñy fifañaraha, aminy ñy pôlitiky moa: -Natao hampandrosoa ñy firenena raiky, ara-pôlitik'io, ara-toekaren'eo, ara-tsôsial'io, ara-tafiky, natao ñy fañaraham-pôlitiky, aminy ñy firenena haf'añe, mba hisiany ñy fivoara añatiny ñy firenena.